Ny tonga ao an-tsaina voalohany izañy rehefa maheno hoe: loko manga añao da fa lanitsy habakabak'iñy da ny loko manga koa da manambara filamina <hesitation> ka- lkalimy raha -kalm.